अ, बिल्कुल। तुर्कीऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य ह्यू दू। तुर्कीऊ इतिहास बोदी पुराना दो, लेकिन आधुनिक तुर्कीऊ नींव उन्निस हजार तेईसऊ मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा ताता तो। अतातुर्क इस तुर्कीऊ इद धर्मनिरपेक्ष रंग लोकतांत्रिक देश बन्यामो कई सुधार लानोग। दूस तुर्कीऊ भाषा, पंग शिक्षा प्रणालीऊ रंग कानूनों पंग तेग बदलाव लानोग।